mi ofɛn senu ɓɛ a benɛ do oyi bo ni sonu ho dan wa a mu ɲu wa vɛ muma we a mu ho mi siya vo ho non'on mamu bera wiɲan lena mu'in a yo'o ɲu nɛ ma leho minso yo o mu ni sonu minitira be-honu suwa be- be-ɓuwɛ oma mi a mu bo fara a o anna a i di